Hewan yang menjijikan tu menorotku tu <hesitation> cak anjeng anjeng kan najis e teros e air liur e pulek kan galak belepotan kemane mane teros awake kan kotor dak pernah dimandikke teros kakik e kan dem dari tanah tu apelagi misal e masok uma cak tu kan pasti jijik lah mane bauk e kan amis pulek nah selaen anjeng tu ade pulek tikos tikos tu kan biaso apolagi malam malam banyak nian biaso e kan masok uma cak tu kan tikos kan galak e dibawah bawah ape tu dibawah bawah dibawah bawah yang sesuatu yang kotor cak tu nah di dalam tanah lah galak dibawah cak tu kan pasti ye tukan bauk nian kan bosok cak tu kan teros kotor pulek awak e tu teros selaen tikos tu ade pulek ulo ulo tu kan e menjijikan karne ye tu mane pulek bebise pastikan bebise pastikan bise tu kan nakot kan pasti ini takot e mat men di e di geget ulo pastikan mati <laughs> nah dengan pulek ulo tu jijik tu ye tu kan kotor abes dari leho cak tu kan pasti kotor bauk pulek kan selaen itu ade pulek e <hesitation> ayam ayam tu kan galak bihek baseng cak tu kan apelagi men ke uma pasti ye tu bihek nyapak taik cak tu kan dem tu kan dak pernah mandi teros bihek e kan baseng mane pulek kan galak ini apetu galak ngucak ngucak tanah cak tu kan galak ngucak ngucak locak cak tu kan galak ngucak sawah cak tu pasti bosok ye tu kan